Ny milina fanasàn-damba dia <hesitation> milina izay mahasolo ny olombelona amin'ny resaka fanasan-damba. Izany hoe atsofokaa ao anatiny ao ny lamba malotonao an, atsofokao ao koa ny savony amin'ny fatrany izay ilaina hanadiovana an'ireo lamba ireo, dia hidiana ilay izy an. Dia iny moa efa misy fantsona manokana hidiran'ny rano ao anatiny, dia rehefa arehitrao ilay milina dia mandeha ao anatiny ao ny rano ary mihodinkondina ao ny lamba dia <hesitation> izay fihodinkodinany izay izany no manadio an'ilay lamba avy eo.